<hesitation> Izy alôha raha am'tanàgna misy za tô o <noise> <hesitation> raha m- ma- mandry raha aligna araiky amin'ny hôtely lafo regny zany an-tegna de eo ho eo amin'ny roa hetsy ariary ake zainy fa raha zahavagna ndraiky zany le hôtely mba môramôra rzgny de eo am'dix milles ariary na quinze milles ariary an-tegna de fa afaka mandry aligna raiky.